Ñy fomba fametaha vatilatera aminy ñy valin-drihana: -Mila hay nteña ñy misady ñy toera tokony hasia ñaze, mba tsy hanaira olo na tsy hisàny ñy zaza maliniky, apitik'eñy soa'ei, apitik'andrindr'eñy mba tsy hisy ñy fasahiraña aminy ñy vantilat.